انا شايف إن موضوع حفظ الأطفال القصايد في المدرسة هذه مهم جدا يعني حفظ القصايد بيخلي الطفل يحفظ كلمات جديدة وأفكار معقدة وده بيجوي ذاكرته وبيساعده في دراسته المواد الأخرى يعني القصايد مليانه بكلمات جميلة وعبارات مؤثرة لما الطفل بيحفظها لغته بتتحسن وقدرته بتتكلم ويعني بيكتب بشكل أجمل القصائد بتاخد الطفل في رحلات خيالية يعني عوالم جديده وينمي لديه القدرة على الإبداع كثير من القصائد بتحمل يعني قيم إيجابية متل الحب الشجاعة الصدق الوطنية لما الطفل يحفظها يستوعب هذه القيم ويحاول يطبقها في حياته